<hesitation> jar bilionena kun dudu ishian yaani mara gudda ishin e <hesitation> dunia oltte ishite bila shida hiishiti dub <hesitation> gar karratimu <hesitation> shidan ammo barre tokon duftiii, inaman takatakat yaani bila pesa woin kabbate nam shida hinkabne kadukub hinkabne takataka dargenii yaani woin bila pesa kabbate nam shidda hinkabne takataka darg ammo nam dunia kas lilla amma lilla pesa kab abbasun mara gudda maitta abankun shida dukubafa kaba sida fulani kabaa dunia kas.